زيره – چې په جلا ډول په وریجو كى كارول كېږي. خو له نورو مسالو سره هم یوځای کارول کېږي. لکه ګرم مساله. سره مرچ ادرك یا زنجبیل یا زنجفیل په تازه او وچ ډول کارول کېږي. كوركمن هم په تازه او وچ ډول کارول کېږي. اوږه چې هم تازه او هم وچه کارول کېږي. لونګ زعفران سپېرکۍ بادیان تور مرچ د ګشنيج یا ګشيز وچ تخم يا زړي. تور هېل یا د دېګ هېل شين هېل چې معمولا په چایو کې اچول کېږي. هینګه یا انجه ځنګوه یا دارچینی